Iyaa oviungura mbimbiungura mbiungura morupa romapwikiro womakuruhungi oo monganda ndji yozombuze ndji okutja okupwika omahungi omahungi tjiyapiti kombepo tupwika tuno ruveze ndutoora omahungi atukapwika oviungura mbi kaviungura mbimberihonga pupetekipi mara tjimbeya moruveze ndo monganda yozombuze otjimbauta okusuvera omambo nganda ekasuvera imbio vina vyokutja nangwarimbiso kurihonga okupwika nangwari okupwika omahungi ngutuzuva yakapita rukwao movina oo o omura yomatoororero yorive ngwari opresindent omunane wotjihuro tjehi yari une owo vekaisa kozombako kona kukwapwikwa omahungi okutja otjimbirihonga otjimbiungura moruveze rokupwika nu otjine ounahepero tjinene okupwika omahungi mena rokutja tjinene ukatara kokutja hapo ovina mbiahingira morukapita veze yari ovikwae nu eraka romundu ngwahingirire rukuru tjimuna imba mbata ukamuna omaraka maepiti poo ukamuna ovina vyatjangwa mozombuze mozotjaitonga handje vakaisa kovina koruveze indo pupepwikirwa ovitjitwa okutja okupwika kwami otji tji tjiri otjinahepero otjimbasuvera okungura morupa ndo nu kakuhepa ovina ovingi tjinene uhepa okurihonga uyenena okuyenda koo zo komatuwo womerihongero wokombanda oo ozotjikore tjimuna ozo unam okerihonga orihongo kupwika. Nu tjarwe ami noho tjimbiungura tjimbasuvera owami omuisane mberihonga owisane omuni imba okupwika yekurira hitjee otjina ami tjimbasuvera nomasa tjimuna omundu tjiwasuvera okuresa nao okutja tjinene mbiyenena okukavatera okukaresa oikombako ekaresa omatjivisiro poo oprograma tjipehina mundu eenene okukavatera okutja tjiri otjina otjinene tjimetaramo tjimetaramo tjinene okokupwika omahungi yetu okupwika ovina mbiwatjiti morukapita veze mbikasana ayoo tjina omakuruhungi ove tjiwatjita otjina nao tjina ombura ndjazuko watjita otjina kaani mombura ndji momweze mbwi tjimokotoora rukwao ekuruhungi roye nduwapwika popengi tutjanga popengi tutoora atutwa komakwamo ookuripuratenena omuni kokutja mitiri tjijombo mombura ndji momweze mbwazuko mombura ndji ndjakapita waungurire mbi oruvze ndwi ombura ndjazuko handje kepo mo gammams mara oruze ndo nai moiri ndji moenene okuyekutara kutja hapo mitiri tjijombo ombura ndjazuko waripi moruvezendo wandje wakaisa kovitiziwa vyetu vyokupwika omahungi.